Engeri nyibuya eyeritsukamu ekiro kyaghe ngabuka ingasaba ngasaba okwa nyamuhanga erinyiwathikya okwa kiro nerimusima eribya abinyibukya ne famiy yaghe, ingasima ya nyamuhanga, eribya inakinanyihere no buyingo, ingako ingamusima kusangwa niyo akathuha obuyingo nayu akkibugha ndeke omwa baibulhi athi niyo akathuha obuyingo bwosi obwathuwithe kandi sithwangabyahu thuthemusaba kandi nayu ngabya, nga- ngabirighunza erisaba ingabirya ingatsumba ekyengyakya neryu ingaghithakanizya ingahamba eyisuka ingayalhima ebirimwa.